Fai duak so na, mete ma awamanene fai kadua ia so na nai au dudu'anga huan ndia hari mandak ma balha te fai teluk. Ba'un na fai duak ia au ta nggenge balha te mamasok, ma fai nek, te nonok ka mamasok ma fai nen ndia be dok a.